Au piara kaka tua au hamuan au hasasau tatin, kaka tua maimaali alisa ali alibubura ali uri'i na ausiam kopo, aupintara au musti hasasau kalo malusia lasu'u kinaha malusia anamaoo malusia anamaoo. kalo <noise> kalo malusia <hesitation> laeu esule au kinaha malusia laeusule lapula sole lapula sole. Kalo malusiaru amoi laliasi aukinaha malusia anama asi ruruanama asi siam kaka tua aumusti mu pintara <noise> aumutuanamiya ajara aumusti mupintara hasasau. <noise> kalo malu mati amnuma kalo auhamuan numa nihasasau nikinaha, nikinaha nituanam malusia amoi, malusia anama lumanam malusia anama. Kalo tutu taiewa tauloile'e. <hesitation> Baru nibarentia amnigoya etunam tati au malusia amoi la maisi lu lumanalinam <noise> au atoleem au ami au amipiara maiararan, mairaran siam piaranki'kiti siam ni ni hapule hapule hapule eh <hesitation> akhirnya auhatian auhatian niewa lutumun niewa lutumun siam tutu minggu ulun minggu ulun siam nibalia nibalia siam ala pupurina siam ni nitokiulamatanam <hesitation> au palute pehetulamatanam osin nisu'ua nisua lototukaam lauhamuan tati nimulaman tati haulaan. Auhamuan sou aupoitin aupoitin ruan tutu manimi lalin sale lua <hesitation> baru ahulani niewa haji auhasasau osin. Kalopo auma eu'a minggu ulunam lotomun au musti lunia <hesitation> niewa siam tutu minggu ulilua baru nilopua. Niropua numa tapasiam alapupurina koine niropua ale masiam niroku ulamatanam toki toki <hesitation> kalo pehitin osi hasu'utin <noise> amia sokun haleu leu pupurina nihulani haleu alania alania hatuloho, alania hatuloho siam tutu mahulan sali ma masia lasokun, lapiti. <hesitation> lesumai baru lahasiati osiolatam tau niama skomumairaranam <hesitation> ami eminiasokun amori nilunia nomai hasaulin minggu ulun salite sian koine hatia niuheua nihewa siam tutu hulan sali lua baru koine masuila mori kabar amai laharuma e ampumairaran naniman ahiya leleaman <hesitation> emi ahan asokun olatau euhan sokun han nimalawan haleu <hesitation> ahalamai ahamatihan baru halamai musiha musiha mai ilunita, musiha musiha mailunita <hesitation> baru niolu nitada inunam nihasuma ahamatin nikahau baru ni niewa alaya baru isokun amorin dilunia alamai. Iluma <hesitation> mailuma tapa siam nunma asolin lilaka minggu ulin salite lua sate haliluhatian niew niew pusu mai mairara pinahiiti le iti ruan motoutanam tapasiam. <hesitation> akhirnya maina le'e tantu paku maina ale akhirnya bapa ibrahim iya aumai huoin, <hesitation> huoin siam mausaati motoram mai nihonia niamalawan tau nisa'a akhirnya husati ahamati atau uliloi pokpokam leiyo pokpok am <hesitation> baru saati meraran ite olatam <hesitation> osati nisalau kapanam lamotoram haelu mau saatin asapa saatin bisa koa ni malawan <hesitation> akhirnya ahamati ihasai atauli loto amoto hahanam, baru iya kinaha musiha musiha musiha hanisipua alaloto nisupuala motorhaanam baru lapoiti <hesitation> lapoiti nimor haanam siam. Masapa nimarontak akhirnya amataiarui sausaun sausaun tapasiam <hesitation> sausaunsian tutuni ninua momo nininua momo baru iyaharuma osisuam ni motoram po ustar motor amneema a aurulua masiimulan <hesitation> so istar motoram ruan sausau tutu inune nikohaya ha tati iya sipua tati alaho pokpok am tati nihulahan niamemo moto.